Lo ke peet cuando janaj nrik'ulumja tene tiene ke nrilam si realmente ripareja nrajaam wach ke sea janaj buen imaas ke sea amoroso ke man ti rich'eey ke wula janaj buena comunicación porke reh nre'nam janaj pareja tiene ke tener janaj buena comunicación este ke sea amable y qa' mood re' rifamilia verda porke cada cada familia re' nalam qa' mood re' ki qa'sa mood re' ki caracter reh na'nam conocer rituut ritaat na'nam conocer ruxpach taqee' tonce nalam qa'sa mood re' reh reh wula mood reh hat wula mood naq'aram bueno han nk'ulumja tenes ke na'anam saber realmente anteera qa'sa mood re' ri modo ri caracter qa'sa mood re' hat wulk qa'sa mood re' hat nab'anam compartir reh ruu' janaj vida reh wula mood nak'ulumja y reh hat wula mood naq'aram si han nk'ulumja tiene ke ser la persona janaj persona ke realmente ke han wula mood nb'anam vivir ruu' ke tien ke wula janaj ricaracter bien ke man qahrich'eey ke nqe'nam convivir bien ke nriwii' janaj buena comunicación entonce re' are' wula mod na na nak'ulub'ja reh wula mood nriwii' janaj a matrimonio bien